Nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛtse wiase nyimpa kasa a ɔwɔ wiase yi mu nyinara. Osiandɛ sɛ musu sɛ nyimpa nyinaa tse kasa a obi- hɛn ho hɛn ho hɛn kasae a nkyɛ yebo- yebohu hɛn ho dɛ yɛyɛ nyimpa kor. Oyi bohu ne nyɛnko dɛ ɔyɛ ne nua nka akoakoko na ndzɛma ahorow a akokɔ do nyinara a nka bebree na a no tun etwa. Ntsi nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛtse kasa ahorow a ɔwɔ yi wiase mu sen dɛ mɛtse m- mbowa hɔn kasaa.